Né kidanguana nduzáa duzáa ni kida ngua, justicia ni kida ká ñaña ni dá ka ñaxii nduyun duxá si he tión té nidaxhox, nidaxhox xin nrukú nindá keyán nrakú iin dada ndoxí té <hesitation> ninió ni xa ni nrodoxi nduxá xa ni cho'o te ñó ni ndakañaya ni dakañaxí.